أكثر شي غريب صار لي, يوم كنت اتمشى في السوق, وسمعت احد ينادي باسمي, لما ارتفعت لقيت فيلم, وكل الناس اتجمعوا حوالينا, وكان في عرض خاص للفيلم, لكن الغريب, إنه ما كنت أعرف إنه جاعد يصور في منطقتنا, حسيت كأني في فيلم الكل كان يتصور معاه, وأنا بعد أخذت صورة, هل موقف كان غريب وممتع بنفس الوقت, وصرت اذكره كل ما أتذكر الأيام الحلوة.